Misy karazany telo gny atody: misy ny atody mena, misy ny atody fotsy a, da misy koa ny atody gasy. ny atody mena mazana matanjaky ny atody sady misy tsiro somary hafahafa izay i io. Gny atody fotsy kosa matetiky ampiasay amin'ny mofo sy tsindrin-tsakafo, mora mandray tsiro hafa. Da ny atody gasy e: i io kosa ampiasain'olo lafa hanaovan'olo jus.